بيكون طبعا يوم ستة عشر ديسمبر هاي اليوم ال المسكت فيها آل خليفة الحكم واحنا نحتفل فيه ويكون هاي طبعا عطلة رسمية ونشوف الاعلام في كل مكان العايلات تحتفل احتفالات يعني نستانس في هاي اليوم اكيد